Wabe farafina tun ye ba bore sire mi pɛ sire beɲu wa awo oyi ro oma dɛmu ba bore tua mibini prɛske o ho bonu ɲu ere mi wabe se he yɛ tua onni hi'a po wɛ mɛ ovɛ ji ama wian a ba bore ɲu ere so ba wian a ani rasi ere so mɛ oyi dia ba tubabura se ba bore tua mibini a'a himi-himi himi a'a cicin cicin tua yan mibin a dɛnuna bɛ sin wo a zan oro dan ju'a bubu'a bubu'a tua yan mibin a zan oro viza u via don ba tubara se ba sire boni ma tete mɛ wabe farafina tun ye yɛ oro jua ere pratikema ho mi ma wabe se he